<hesitation> ujer meh tea she jeno nike a shikpehe kashipa no no a ccci nanana ba. A baan fua a shirihe eie na neke na da na fa ameh na yes <hesitation> karfe anaa ka soihhe ala bi sohihe cohano nisa ace cuhane a ko a jebɔɔ tha a ke dɔk aeile k kɔɔ sha imbɔɔ she jkee da yahe a taŋ na jee shira a tehe ni hum bik a rehe cuha, nɔ cai idaa ocu o nam shiko horno na karfe turaa hano, akura iye sla yeye a jea yahe domin unom bne ude parke kuma arai biki a ba ie shuŋɛ ni inbiin sii ceyin tɔ bna a jea ya cuha babɔɔ nisha a koɔ. A jee tosunke bai imbɔɔ biu a jee a shonkee cuhanu na aba ab abaan satihe na tushihe sara bin enkɔɔ shoba imbɔobik a shake cuka tɔ bnɔ sha sheike <hesitation> ka hita a jekpa ha tuk na ameh Na a lea bik a na alea ocuhuno wato ane sihikpihe komno indan bana sha hada ni neu tɔ amma bik ine i sheyɔɔ bana shu zala aye ushikafa ije ujeu hano tɔ bnk a je a ba an a fu o cuha nisha ashua nabana <hesitation> kutuk nu bio na anani awece cuhu cee awake. awake a tushi itele tɔ kafin awake no asea jee a nene albassa nu yaɔɔ asanke an bai a cesa ba ceha ava tuk ahadatia cei ifi na kase bik a kai kehuro nisha ahuka ameh na bana tu akpu she lolohano me eye ka unbin alea obataŋ hano na dok ka ga akpo ukow kogi ishokifew na heke na sana tara tuke cuha no ameh hano na bana na na fua ocuha a gaa ocuuhano uyɔɔ shu gwira hano na akpo me bɔɔ sha hekno ni mebɔɔ sha. sharno dok a tara a gbokna de akahe cuha na. bana tuk assh no bɔɔ bne aje abaan agoo arela kita a goo kowe gbopa nishe wake ba imbɔɔsha wake ujue bano ba imbɔɔ sha waku je hana Nisha a hee a kusa cuubano a tuke boca kusa a tuke cuha na joke domin abin bom e ombɔɔ sha shar a tuk hano na taraajee a gbokpa kocak na maak a hamke wha na ala nana atfun a kama na fua a cuha ho a fua ba fua har a ba na bai na zaye ameh shaga kama na shui kosa kosa mehna su nu bin alea na bai a meh na sua na bai har ga toŋgaba cuhono, toŋ toŋ ga ba tai ao guje awa cuha shuma go na ka sa no su, tɔ bik u yi icok ocuhana nishu jekpa ocuhano shu jewo bik ameh nabor she jewo ameh koma bik a taɔo su jewo cewa nishu <hesitation> suhe cuhano duŋ no bee bon u doŋ no bee nishu yata shu gosha shu tukihe ko inyaa shihsa lea cuhana. Babu harke cuhanu je. Nasarke re yime na asile bik mashu tɔfai abin nashaga shu tɔɔfai bik ma ga shu torɔk, abin ewɔɔ shu tuka awɔɔ shu gasha ujeu hano tuk inya gashibɔɔ ko inya cuhano abana, lea eye nasarke imbɔɔ yomnu ashika wejen nosak inyano ujeu hano